<noise> Nimiji loa sho sho dakkum we mina dakkam. Nimiji fooje, ni miniji biya, ni minidi dinji, ni miniji tanga kokkoi ma kam wala kan pili doi ke ma ka tai, fok roocoko kaniji pee fukroocoko kani bong bong ta iliru min mani wai kar sadi tee kan ankon ankon kufu ya kuuko, biya abo shikka ti ku piddi penan dinji, dinji pengo luung kwagrigego mani misbai ta koobani abon ibii ya pee abo a kam shikka ni dinjim ninya ta ssolu dinji pidi ninya a waanim aboi lulang. Mani ma weeko, mismisba dinji shire koobani npenen iveju yaa nkopeesun, mar wa mina, shine marwa mine yawanshi, <noise> mina dakkam jwali jwali biya, biya wala yippa matan yuni ko sini ta dunkuru tana fok koolaro tatu rweri ya gurgaro. Fooje ma yippama tan yuani ta atu turassu ya bona danga nshine ju ndi dawun fok sheket pinan ma wa dinji moi yippa ma ippina ta pitai ta direjun ti pisharaii i aratu minem she ka dunkuko kero pidi kama gwarpishi kan gwaro pishenmo.